Certu certamenti, jan të ngrënëra çë ndihjën fuqin, të bujën të jeç më i fort, soprattuttu le proteine, misht, vet, e tjerë e tjerë.